A nge nge xrala ntha gue na ana na ya sala ningu ntha thu ja nene ko ntha tsugu ya ningu ko ya nke tha gunana <noise> yala ntheia sua hasta gila na ma ko yiala thechuan <noise> porque ngexra la ya bangixi'a na gi pero chujni bangiji xan bangi jila na gu'ia thi tsuni nche xi xa la xra nge xru xran nge xro nthejuaya xran ge xro naxinthe'ia xran ge xro ntha suju yala para xree xan la thi ungu xra guya ya thagua xiguya ya a ntha sakjia tcha runtha xrua si kuaja naia na ntha taxin'i nja ya cha runthaxrua aro tha para gu'ia yala como si fuera na xii the gua xrexi'an tsi jo xan porque nge xra ntha guexan ana ya sala como gu'ia na ni nge na tsitjo jan na ncho tho gea na ncho a si'in the tsuna yoa si'in the tsuna nchu pero yala gue ncho a jan pero e xrala nee koya yala thiyu nguse ko ra tsujina ko ra ixi nai gu thiyu ngo ngigua ya xrenchi ana.